Ngay bind ledd walla ngay bind yaa dee jàng walla nga kalkin ngay bind. Lool de da pen daf koy def.